Kása kɔɔ̀m ba wa mámi náanyà àá mi, ìí ye ùhláa ìí fa kàa ùhláa, ɔmi yè kása ɔmi wa dò mámi kaɖí káɖí elí yá ì nàáa nɛ̀ ányi mámi màaké kele àni ikle wèe nàáá mi wàa nyo ámìlíɖo lèe tè yá ù nàáa kɔ ìkpèsì. úni ùhláa lɔ kása kɔ bú bo hò ùhláa, bàáa àtu àyítabi bà só bɔ̀sì anikɛ́ ìyìzà àyàwà zóɖi úni bàáa fò wu, ígbɔ bu fò wu wa wu dò ínɛ̀ɛ úni bàáa ɖèɖèà ú nàá wulì bɔ̀sì. úni à nàáa tu bɔ̀sì baba yili li áyíti ìgbè màa úni ɖòo fúù úni à nàáa tu bɔ̀sì màa ɔwɔ ɖèɖè màa ɔwɔ ne so nélèe, ígbɔ ɔwɔ so nélèe, úni ɔwɔ ɖòo búlùnyo ɖɛ́ŋúú tè ú náa ka ú náa kpítì, igbɔ úni kpìtì, úni ɖèé kpìtì màaɖu mòole be zi so nɔ̀lɔ kàá kpitì blíì blù ígbɔké úni nyì. Káèè màa mò ba bàni blù ɖí ka bù gagla so nɔ̀lɔ nìlɔ ɖí bìà ŋà fée ùyà bìà ba ŋà áàɖo nìà sú kayi bù gagla so nɔlɔ ni kàá kpitì go ù nàáa kɔkɔ bú náaa ŋè óyo súù, mò tòo bù tà fɛ kɔ kàá kpitì gòo káèè ù mla kàá kpitì úni súù ùhláa úni ɔmi yè kása ɔmi, wa mámi ɔmi nyu iku ma ówó ba kpalí ni tògbɛ́ɛ̀ kínì bùyòvoè ùli le ɛɖí bo bo fo gu úni bàáa àwà, ígbɔ bu wàà, bàáa tu si bàáa po ɖɛ́ɛ́ alɛ nèene úni bàáa fà àza wɛnyo bubo lèe tíbí tíbí tíbí tè ígbɔ úni ɖo á nya màaɖu tè úni ɖí tògbɛ́ɛ màa èkpelinìà úni sú ùhláa nì tò gbɛ́ɛ úni ɔmi yè ása wa elí ba bànibìà.